Arakan̈y zah mandinika edy ai, izy eo io misy san̈any aminazy io tsy hena direkty fa i hena io disan̈in̈y avô atao karà bolety, abôka eo amizay atao firiry na sôtisôten̈y, ataon̈drô an̈aty ambiorger io. Zen̈y edy ai, eritreritrinaka zen̈y. Fa misy ndraiky direkty hena in̈y feky ataon̈drô ao.